Sy haiko ny fomba famatorana Kravaty, fahit- fahitako ananjy de karaha raha fato-patoragna ahondikondigna amina tenda zaigny foana, ny olona magnodidigna anahy de misy mampiasa ananzy magnatao ananzy hatramin'ny vadiko aza fa zaho si sy mahay mamatotra ananjy, raha koà zah mandeh mamatotra ananjy de mifindra an-dragnon'ol ze hoe amboary koà zalahy raha ty fa sy hainay mamatotra ananjy.